شوف، أني أميل للموسيقى، إذا أكون موسيجار عظيم، أجدر أكتب أغاني تلمس الناس وتخليهم يحسوا بكل كلمة، الموسيجى توحد الناس وتخليهم يشعرون بمشاعر مختلفة، الرسام له فنه، بس الموسيجى عندها طعم خاص لما تخرج من الجلب، أجول موسيجار لأنني أحب اللحظات الموسيجية.